Bilip opiang a nvai. Anavi buxot ka taim opian ara pos ka wisok arixem ara tama di taim dibuk kis arixe xa aixien ma dibuk erub usen ma anenesa anenese moxa inom loxotap anenese moxo wawas lamun a ginime rawa tut puluwun o rawa unan uso xa lamun a ginime rawidi rawa enen. Orait taim ana xinis miang tamana dibusa arewi axoron moxado. Ningin dixaba rewi baling. Arewi ine a ara winiro dibuk kisarixe rawa onenese a wisok kidi madipuk pansaxit arixem ma winiro klen dibusa rewi iak kaixidi. Rawa ongasen idi a pasin moxa wite mo anawi tebedi miang ana winior dubuk tabedi diraba osoxo a wane miang moxa wet dibuk osoxo navi ma na bu gat ara tet moxaren lokawere iat a tet moxa loxotap. Ine a tet moxa mininonga ka waga ma navi miang tibu wet lamunine moxa navi ine a wisok lixilik idi dibuk momonong kaken ma wos mara tama di dibu sa oburele opiang miang taramadit monma ma mura wan mura idamo o mura wan so xa wirok imu mon ma a tet manima taba ruwasorimu xa wirok? Ine las aren e lukulam. A wono mosoxa wu arixe. Nataba ruxo mu lagamo xirip kama wono miang. Nata ba xip imu uso xa gunon taren navi manima dibuk obut minin a wisok me ma opa wisok ganidi ma ramaditlep maidi mon disa wanuso xa wirok idi mon disa wan soxotlu? Moxawa taim did mon dira wan? Idiraba painim a tinip taxin lagamo xa mininong kidi a ia taba se oli o ara tet moxa wirok taba wandas miang taba se di o dira wansu so xotlu natalu taba xip idi manine man a navi iak miang dibu wet lamun a koron iak miang lamun a wisok diraba olegen minin a navi ma diraba duduxuma opiang o mira wanso xa wirok a tet muso xa wirok nataba ruxo mem solagamo xa wono na ta ba xip imem soxa gunon tarn dirawan so xotlu na gara ara milo memasa xatlu nabu koxonom a was so wisok diraba olagen na navi iak ma diraba burakma dira xa wan iak ai a milo muso xotlu taba xanom ide. A lukulam taba wit tawimem ma navima moxowa diraba olagen ma daraba but idi rawa unan. Me tara koro mema rawa omong a wisok kaken. Opian ganidi rawa unan anan ma unan nating nanmon ka wirok ma wisok ka tunu ma waine dibusa bubun nan moxo wa dibusa momonong mon moxowa imem momonong maran mon makave a tirip. Maratama di diraba of kaxien orait taim diraba ot baling kaxien a wisok kidi diraba ribe bang ta witbang ka nari dibusa ribe lep baling a navi mani ma dira ologen. So navi ma kawa ma rurun. Ne navi mon moxa owet minin a wisok mo idi diraba xat idi rawa ilolep anan ka ken malamu magin miang a <hesitation> orong miang taba wan tawim nataban nata ba kis ta om ka save bo axoroabo miang taba rolep a xora bo miang nataba role baling ure riexe baling ka wga ren ure xa gunon tarn na tabaxis me a bu marapun nasa ribe gale o a oxon a gbo manima disaxo io me. Di saxo iome <noise> oxon a bo ma disaxo io me e duxumamu e ducuma auk koxolot ma diraba singiraowawa nunsunga gunon marima. Ebu kaosox ilep nating minin a oxon abu o a xin a lou <noise> e bu dixuma balin nagar inom pawa wet. Nataba ilep minin a oxon a bo manima taba wandasme aukpatete miang a wos dirabawanda me maxataim a was diraba wandas idi rawa enen a oxon a bo miang diraba singiraowawa ngusuna gunon miang nalaxin diraba wan uso xa wirok diraba wetlep auk nian neak miang di sa xis iak miang disa en mana oxon a bo miang makora inom kirip lagamo ine buopma inung a tet nu wan nu monong kara luluk opa nu sa xip a das nu sa raba oin tanung me? Neak miang kastam kanu sa saban iak miang. Moxawa nu xa wansu me xurumiang ka xoxolof nu sa xip nu sa enen minin ka gunon tanung arixem a oin tanung arixem a wisok nemion kide xa pasin moxa kastam malamun a tinibe moxa ukma ide diraba osoxo a saban iak miang sa na nandas iak miang ma tet iak miang sa wera saban iak iak miang na xa ba of iak miang na xa ba ot blaing ma oxon a bo baling kure xa gunon taren <noise> muruba ologan a winiro tima mura wade <noise> inde ide a bu marapun a bu subun tano ine tara koron amamaaran moxa waga bilok a pasin moxa mininong kawaga mutaxa bobo mon lamun a ose moxa wala a oses mon moxa waga bilok nemon moxa waga ta ron imemon soxa gunon. Taribe tenks ta xis maran solagamo o oin tawnung ma salilie ma axan a bua rawinung sangota sup patete raxme ta omasi ne a ose moxa waga miang <noise> ningin ose maxa waga ta ru wasot inung imu monmiang lahaman nusa xalap nanmon lalaman nemiang lok ka maran <noise> Mura ologen dexaba wade balin opiang <noise> madi awos moxo idimiang dixa ba ololos balin a wite timoxado moxowa <noise> sasaban anan mon ina mon a ukmiang lamun idexip diraba osoxo <noise> lagamo bilok <noise> woskiripawa ura uso lagamo ine bilok nanamaran marawa ruruaw dolos <noise> diraa wade moxa tinusolakaman Taim mu wan soxa gunon siniseng. Dexirip pawa una uso langamo. Xinis maran solagamo <noise> moxa ngengelik tawe deo morowa. Taim nuribene lamun awa mamaran na taba wet na xilap taba ilo nodos lawan di bu sa ru lalaman ningin e wad opiang na sa kamap opiang ara tinip. Oi malamun <noise> moxowa morowa in a tet tide nabuka wade xawe awiniro te ningin digat nian digat ana xalap maran ne ga rabe teme <hesitation> in a lumon e morowa na taba obalin ide ma maran moxowa nataba bobo xaren Tibu tibe ase raxin ka balankot ka wol ka wos kawale. ide xure xa waga te dimomong maran. kavera gine kawe rada, maxowa, morowa. na ruwi a wagate. so malamun ide dira ololos minin a xoron mo siniseng idexirip pawaunam. unan uso lagamo xa gunon siniseng. ma tara xoron taxin mon mara winirome moxa ide diraba <noise> aunam a koron moxa ilep miniset. wisok lixilik kide wisok baxaim. wisok tamare <hesitation> koxon taxin koron lixilikminiset na manong lamun a mininong kanimu xa koron miang ilep malamun imu. a wite moxa alut. a wite moxa olongmon. a terasu na ribe rawimu ma wane. mura mu ma olagen. ana inom panimu dirabemume rawa wet. mura wet tumangin muraxis baling. imem mira ban, mura ologgen bilok a terasu mura wandas kaxien. Mura wera na inom parenm amura obalin kana inom mana inom panimu na waran ine a ias maran miang musa obalin malamu mira ban kaliximu a ias animu na maran <hesitation> a mininong kani lagamo bilok ka xoron maxa asu bilok lok maran barok bu olong mon mu wandas kaixiet mu kaba limen nangin ana inom paren mukaba wera ana inom paren malamu natabawan baling me terasu taoso nung kaxien nemiang nusa ilep a ias saban jmiun. Malamu mira ban talo mu xa wetumangin mem mi raxab osoxo tinip miang muraba xip. Lamu muaraba malamun muraba werana inom taraim musa eragarin kainkain namanagana bu wei mu rawa ilep a nenese musa laxa lagamo xa na tinip taxin musa werana xilap naka nodos moxawa xa taim mu ga manong ka xoron moxa asu mug a kaba wet tumangin anainom. Orait muraba ilep ana tinip miang muraba taraim a wtnangin nataba xaiot iak miang musa ilep ana tinip <noise> musa ogarin a mininong moxa waga ias sanimu sa saban abu puluwundiraron imu musa wera tinip taxin nemian ana winior rawa ropimu rawa olagen maonodaos a xinis animu. <noise> ne tara koron miang lagamo bilok a tara koron a pamili wisok tomare a wisok baxain mura manong maran ka waga muraba mas balaure mu moxana kain tinip naot das <noise> ana tinip miang na otdas ningin diraba olagen bang <noise> disene dixawe ne lamun moxowa olong padele muxa ologen e ramamju me wos anim muxa ilep tumangim anenese duduxuma eramak kano me wosano ma oin tano bu poworo ebuk kasoxo ologen ine. Mana winiro anenese ma ine moxa mamaran tanimu mo malamu <hesitation> mu wisok tomare moraba balaure imu. Moxowa ara barok tawandas ta ribe ai dera inim maxa taim mu wan mu inim arixe ma wexen awat tanung ana mana musama mu rawa oso a was lamun a wexen awan tawa inim mataim mura oso a wos kawe dima wexen a wat? Musa buso dima dait lixilik. Musa seban ine ine ana tinip miang. Mataim nu ilep mana tirip miang nu sa oxis agarin iak aramam e was sanung ma bung marapun tanung ma lain tanung lain moxa gunon tanung ine bagarap miang nu se osak alaxa. So ine iak miang mara xliniro onenese mu moxa unan tanimu muranan maran. Me xama lamun eraba wade ara barok mong kawa ma barok moo wagatung kawa ma ra winiro timuarixe manusa mu maxa taim nung nu ilep ine ne ta xuxus a duduxuma tung mata mu duduxuma ren? Neiak na rong miang so malamun mura balaure mu xana kainkain. Ana tinip na ot mura momonong mon kawuma e ramam me wosa nung kanenese muraba manong palie xirip mana xalap miang moxo wa ningin a tinip na xa manong kawala baling <hesitation> inemonmiang orat mon tawaide mataim nu wera tinip aias wos sangun me ramam ma ione tung netaba wandas. Bu puluwun diraba wandas diraba ron kiriu idu solagomo xa xoron moxa aunenese malamu diraba mononong ma tirip ma duduxuma sabu ma a gine ne na wisik adas savide ideiat ale te iat malamun inung su etim ingung ure xa xinis ide <hesitation> kide e xama lamun diraba paul opiang muramas onenese de moxawa na tinip miang taba ot malamu malamu nataba wandas. So weoeoro ma opiang eka omana na winiro na winiro mae xudun. Aa waine e woworome a waine a xa worwor me. Malamun emara tibe opiang na winiro cirip ne na manong lagamo xa nenese te a rara kado akve de ma waga opiang a gabman o waga rawa ilep a nenese. malamun lageimo xa kastam digara gabman tide iat dibuk a pasin moxa wos taxin moxa wagu dibuk palaure taim dibuk tibe a xalap awos kirip dubusa mu. tirip miang kawama tirip moxu waga miang. Ma wos kirip dibuk olagen piniro. taim diribe kominity murawan mura xawe lamas arixe ningin. Diraba xawe lamas ningin iat samana. Ma ningin taxawe kain winiro ma ione taba olagen. So io raba ribe opiang ana mangana along padele manima sa manong ka waga iak so malamun ide dira lukautim ide. E xama lamun diraba mu minin ma na ngas ma moxawaningin idwade mana ngas ma banban na otkaren. A bu puluwun dip ut a wosma ma xoro xo sosngot ma abu puluwun diron idi me. <hesitation> a mininong kidi na xa be manong maran mininong kidi sa saban idexip dibuk poworo <noise> tinip amamaran ine na manong ka lumo de. Nataxa mu miang ana kain piniro mata manong maran wame taba wet nung awaine ta ba ogarin a mininong kanung moxowa a waine taba wetlep inung moxowa nu monong maran. Nu xamu a was moxo ininim a was moaraxo ados mo wulilik awos mo ronkoxorpiin a xalap kawas. Nu momonong maran. Nemiang amamaran miang taim diot das diramara rolevinung. Yupla i go. taribe rawidi muranan kalixio moxowa opiang inemiang na xa maran miang. So e woworo matara winiro ma raw wet minin imu opiang mibla mu na ngas maran ara uk mon moxa alelep bilok emara tibe gale imu a wisok maxat mo ningin <noise> kamala muna. Nu lep ara oin ningin. A ra wowoolo na manong nusa lep balin aro oin. A wisok miang nuxip nangin idi diraba orong? Maris nialamun mura senisim a talieng tide mure elep mure eleped mara oin musa manong maran ma oin miang moxawa nu wet a oin miang manu ilep a barok kalixin e? Ine mana barok miang saban ma maran na manong karen. Ma miagn nu lepa oin miang nu ilev ara barok kalixin ne miang taba kamap ara barok saban lagamo xabu sisaren. M io malamun amininong arixem analaxin malamun mura ilep ara oin araoin mon. Maxa taim nu rabene ma barok nurabene ma wisok taba lukautim tumang mana wisok miang. Pemili tung taba kamap taba ot maran. Kavera tinip lagamo kavera mininong lagamo taba bagarap kirp diraba manong maran mon so tara winiso marawa aba mu me moxowa a pasin moxa mininong maran. Aguloside taim di momonong kawaga agulos maran. Angulos ma mininang maran kamalamun opiang ongat kerexes lagamo xa balan awaga ron koxorop win a xalop ka ra tet lagawo xa waga auk kerexes lixilik na wandas saxitmon imu rawa limen kawa ixawe na mangana kain tinip miang so mara winiro ma ra xalap ma rawa omamaran a xinis side rawa maran e xama lamundiraba manong arixem a tirip a evi lagamo xa waga e ribe lep a taraxalap bilok opiang lagamo xa winiro te mo barrok samamana. A ngas ias miang tibu tibe ana ino me opiang ana inute ana tun a ia miang moxa omaside kave de balin ma ngenelik lamun <noise> aino kawa ma xalap pide moxa gulum ide rawa teng sangot Ana inote diraba ngengelik lamun taim a ron o a bio o awa taim dibuk isewi maxa taim miang nabuk mana? Busa mada ide rawa enen iak dibusa stle lamun a bu magi te diraba wandas diraba xa xamana anio miang diraba dik diraba wansume diraba wisik arixin lamu disa wale na xaxie disa ruxo xaren disa saxo nangin ana mata xoxolotme. Na mata xoxolot krip ma diraba saxo one ma taim diraba saxo na xoxolotme nemiang diraba oso nawan mule mana xaxie ron miang na wandas mule miang o mule miang anu bio miang diraba opa o alain mo xoron ma diwisik a maran miang. A ias ide sa maran miang mo wa di eraba ma nian. Orait malamu taim pidi dibilok diraba otme <hesitation> diraba dikmana bio miang a wa a ron diraba saxo balin ide me rawa wuo balin nemian a mamaran miang moxa balana waga <noise> dibu mara bobo ara oin moso busa xa- xa wa ine mosoe lama oin taxi ine ma wisok malamun mosolamo xa wa. Maine iak miang dirava ribe ne mawa iuk miang nemiang a saban iak miang. Nura wade a wos disaxa ma wos diroron koxorop ana xilap so malamun muraba a xon ma moxawa a ngenelik taba manong. Malamun diraba lukautim tumangin ana ino te. Moxawa malamu malamun imu a wisok mo ningin mura ba wade manima muraba statim imu rawa ngengelik lamun ana inom mo diraba mu ngas maran a ngengelik taba wanda baling ure xa wanga <hesitation> a wite mo se inan ningin monmiang a wisok lik di wewet nanmon miang a nalaxin miang analaxin taxin miang dixirip maso lahaman disa ron a garin kirip miang <noise> a tlu e malamun mura ba limen ana winiro miang moxawa e xamala mun muraba ogarin atlu moxowa in kakawa moxa tide in anian mang na manong lalaman. A time time auk pame na manong kide dexirip diraba wan diraba semelak kurumiang wos diraba ilo ma ngas iben <noise> ma xa taim dira se inan ma wane dibuk malamun solagamo xa xoxolot tide orait inemon miang ana winiroto sa iot kurumiang <hesitation> lok maran arixe me <hesitation> erubu xusen arixem imei moxa <hesitation> erab ribe opiang kave lawing id ma winiro rawa tibe lok maran arixe tenkiu.